Pana kila, aunaauna, rigolo gaalana lualua no pege aiki aonai maguli lealeana, au a ve ugamagi aona au ma upuku vavinena oi, ga alu wai au keiku ai, inaku amaku geria numa, makina vekavi na au upuku oi ga alu koukou wai. Wa laninai maguli auna a gia wai, neka neka vagi, gulu valigu wa laniani makina geriai ve nugagirage magulina kiaka, wagia, <hesitation> au irauirau ge woiagi wai aura geria au woira makina malaa, auna a gia wai, na e laninai pe gia aonai e au woira pege verage vavagi, ava gelegeleana laninai, au ama kamu rageo laninai pene pana waikule gena, maguli nama vagi auna a gia wai, <hesitation> ina ama e upu, ge kala koukou wai pene ka nauna gena inagulu, eila mapara e numa aura maparara wa kava aura maparara, ge laka koukou wai, wa inagulu, ge kala koukoua wai pene ka gena vevoi gena vearawa maparara ge inagulu, koukou wai, e magumuna magulina aonai pene pe va ve ovoa e ve kala koukou, kiaka, a e maai, namanamana. Niuniu magulina kunena auna a agia wai au amaku e au upuku geria lani ai, ila ge niuniu aukavagi wai na, ila geriai venugagirage magulina wagia Pene aunilima kamuna ka e lakao wai kulu ka e rage wai, va kopuna e kila wai io vaiki, ila mapaara, rawa e rigo wai wa ve nugagirage wa kamuna agia, a rawalia wai, na ewagumuna magulina aonai, wa venugagirage, auna ai a rawali ana, wa rigolo kunera mo ai pene maa gia waikule ana au upuku laninai e au maku amaku, valigura laninai, ila ge laka wai, araa ge kala wai, araa anianira piku, maniota, mote a, ge varo wai, pe araa anianirai ai geva, gupu wai. E wagumuna, kulo kulo aura geria aniani pege ma lakaoa aunilimalima e va moirararana, e vi vanamo, ga rawalna- na walani kunenai, aunilimalima, ina ama gulu kunena ila maki ai lepei lepeira, rapa milu milu- aira ge kero pogi. wai ge laka kune kune wai araai, geria inagulu ge va gugulura wai ge waikule wai rawaparai mage laka piai wai, ramarama aura, mage avu wai, e wagumuna magulina e wagumuna guluna auna a giana ia, moni mo ai, ga magulina au maparara mavura mo e aniria, venugagirage magulina aikina, ulamagi makina, e keina e miluna, a aona lani kunerai au ama maguli rage wai keikei kuna lanina a gia wai e makina, ai a ga tikuli wai lanina Ve varipa aura makina ge nugagirage auka vagira wai, melomelo maparara makina, ora gelegelenai lani gelegelenai ge- ge laka kwara wai, e wagumuna, melora valigura geria maguli rigolora, makina kekei vavagi ro egira, au rakavara milo aura ge napa kaunagirana, ririwa rakavara, aorana ge laka vanagina aurai au- au keikei kuna pama rage, e ewagumuna magulina auna ma ama vave ovoana geria irau, kamvagi, aurai au pana kila ripa lani kunena kunena magulina, ia nama e wagumuna magulina, ia ai nama, au meloku lanina ama rage wai, ama magul rage wai agia wai aura wovagi, e wagumuna magulinai, auna ai a gia rawalirana, e gulu kopuna ia maauna gena ririwa gena veaolea, e ao kunekune rana, na, gulu kamuna iana ai e gia iliana, gena veaolea rakau iana maki ai e ugamagi, rawaliana, kunena magulinai pene ia e kila waikule aonai, au maparara vealeva vagi, neka neka vavagi, anilima aoali ge laka venia wai omanai makina kulu, rakavara, makina aikina ai ge rage wai ai gakamonagira wai na ewagumuna magulinai aonai pe gia, aoali omanai vanuga raoparana peve luai peve wo raka kulunamo e rage ragena Venugagirage palagu nugagiragena aulimlima geriai makina e wagumunaiema aikina, auna, agiana, laninai aurai e va- ve woe- lualua auna a giarana lanina au a ripana, maguli kunena vea, ia ma gena nama e wagumuna magulina aonai vevili vevili ve kala ovo, e au irau irau vovagi gema laka oana, aura ripa aoneka valigara magema lakaoana ia wovagi, ema vai learana, na au meloku laninai pama rage aonai maguli a gia wai, vealeva vagi e maguli agina makina, nama vagi aunilimalima geriai, maguli namanamo ga gia rawalia wai